ما بحب الرسم لكنى موهوبة فيه كيف ما بدى يانى ، لانى مرة رسمى حلو بجد حلو، لكن أعتقد أن هاى الموهبة لكن ما بحب الرسم ، وكذلك ما بفهم بالموسيقى ، فاتر راح أختارالرسم بما إنى شاطرة فيه إلى حد ما بكون رسامة مشهورة.